ho tomu onni a nupɛ tawɛ a sɛ tonu <hesitation> <noise> oyi cu azi doso oyi cu sii doso o baba ara awe be han o yɛrɛ um ɓa yi do o tonu nɛ amu besosi a ho wee wese to bunna ho prozɛ ho ɓwenu su'anni wa matete nupɛ na mite yirawe awa ɲunnasiya a ji siwɛnu